Re ngud nii jwa'n mas ndyena nak este limuna', ndraxa', xisa', marakuyai, nisperoi, re ngud niba' no- nu jwa'na romeda par lo yee'.